Fomba fiasan'ny telefona dia natao ifandraisan'ny olona tsy mifankahita izany hoe vo-voasaraky ny elanelan-tany, asiana fahana ao anatin'le telefona de afaka miresaka, mifankaheno feo ah fa tsy mifankahita tava, de miresaka foana maandrapaha lanin 'le fahana.